E kāpae wau i ka ʻaina awakea no hoʻokahi makahiki piha inā ua pono wau e kāpae i kekahi <hesitation> ʻaina. Aloha wau i ka ʻaina kakahiaka a manaʻo wau he maikaʻi ka ʻai ʻana ma ka hoʻomaka ʻana o ka lā no ka noʻonoʻo ʻana a no ka hana maikaʻi o ke kino. Ma ke ahiahi, pono e ʻai hou i mea e ola hou mai ai ke kino no kekahi lā mai.